ح انصح صديقي انه هو يحددله فد هدف صغير وواضح، مثل انو يمارس الرياضة و التمارين لمدة عشر دقائق يوميا، اي- كبداية، هذا الهدف راح يساعده على انه هو اي هو يشوف و يستكشف شون و شنو هي نوع التمارين الي هو يستمتع بيها، سواء كان المشي، تمارين القوة، او الرقص، و اخيرا كلش مهم انه هو ينطي نفسه اي- انجاز صغير.